ʻO kekahi mea hoihoi no ka meaʻai o Kenya ma ʻApelika ʻo ia hoʻi ko lākou hoʻomākaukau ʻana i ke kūlina. ʻO ke kūlina ka mea e ʻai pū ʻia me nā ʻano meaʻai like ʻole. Eia naʻe, kuʻikuʻi ʻia ke kūlina kohu paʻiʻai a hoʻohui ʻia me ka wai a leila ʻai pū ʻia me nā ʻano iʻa like ʻole.